Ja kuníri na kaíri in ve´e azul ka kuní soní kaní. Tiíri escalera rí cada admitir na naní este kuarí. Kuarí pintuaní te nakuarí veeri, te kuarí pístuarí miner, kuarí te nasari divertí, te kuarí nav te kuarí brochari. Kuarí na naní aste rodillurí kuarí yuana te nakairí ve´erí.